إيه نقدر نسبح ونقدر نركب دراجة تعلمت السباحة من وأنا عندي سبع سنين كنت نغطش فترة قصيرة تحت المية وجعدت اسبوعين عشان نتعلم، أإما الدراجة اتعلمتها من وأنا صغيرة من بعد يمكن في يومين اجدرت نمشي عليها.